मु बस्ते ठाउँको अथवा मु बस्ते सहरको सबैभन्दा महँगो होटल भनेको चाइ अँ एक दिनकै तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म छ । तेइका कोठाको । एक रात बस्यो भने एक कोठामी तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बस्तो छ । जबकी तीन देखि पाँच लाख रुपैयाँमा गाउँमा घर बन्नो छ । तेइ गाउँमा घर बन्ने होटलमा चाइ रुमको भाडा हुनोछ । यति खर्च हुन्छ । अब सस्तो चाइ अब हजार रुपैयाँ, पाँच सय रुपैयाँ, तीन चार सय रुपैयाँमा पन पाउना छन् ।